Maro le karazana sakafo tokony hoanin'olo tsirekireky fa nony hoe tsy fampian'ny vola lasa mihinana sakafo tsy manjary izy, nefa tokony hoe misy lipidy, glucide, ary ny protides ny sakafo raika, fa ny sakafo zany anisany mitondra hery amin'ny vatagna mampatanjaka afahana miasa ary mampasilo saigna koa, ary ampatavitavy, zany hoe zany izy ko ano mihinana sakafo misy glucide agnisany bé siramamy agnao, izy ra ôhatra hoe omana sakafo lipilipida ronono regny a masay misy ronono koa fa tegna tsara zegny mihinana sakafo mitondra segna matsilo misy protid-proteine regny.